انا نحب <hesitation> فلسة باش ترجعني لتالي، متوقفليش توا منحبش شي يوقف عليا نزيد انا تاعبة توا برشا مذا بيا ميوقفش بيا الوقت، يمكن كان يرجع بيا لتالي نبدل برشا حاجات، برشا حاجات تبدلو منوصلش للي انا وصلتلو توا، <hesitation> نحاول نكون أقوى ونحاول نسيطر أكثر على حياتي، والحاجات اللي تفلتو مني نحاول نرجعها.